No väega lihtsä – määnegi supp, borsisupp vai seljanka vai frikadellisupp. Noidõ lihapallo vai -pallõ asõmalõ panõt midägi muud vai ei panõq midägiq. Pitsa pääle panõt kah midägi muud liha asõmõl.